Sor, bu mdãã-dum, adoba-ue ẽẽ bã do-amene ẽ-alu bo gbene ẽ ameh nia mãã-ẽẽ nɔr kɔr mkii wɛɛ nɔ-tam ẽ sor msah tɔkpà. Sor mbẽẽ sah tɔkpa a-bẽẽ lu adoba ménẹ́ kɔr mmaa yira baa tam, ẽ kɔr mmee gbi-e tam beke, meh ẽ ãgha, ẽ sah e-doo kɔr nu a-agha meh loo, nyone bẽẽ-wõ ã meh msu-wɛɛ nɔ ke-asuba si-ān tam dõõ. Mbẽɛ̃ dõõ. E sor mda nɔ ke-asuba si-an tam dõõ pya-nawuga, mbee nɔ tam, ẽ ke-asuba si-an tam doi. Ẽ lo tam mbẽẽ nó mãã, mpara, ẽ sor mpara sah, mda mãã suba si-an tam a nya-wõ. Ẽ sor mda ãã suba si-an nɔ mda bẽẽ nɔ, mãã ere bere alu lõõ, maa dazia ããn lõõ lo tam, mm ãã yiirãnã bãã tam beke nyor bee kɔ lo tam ẽ mbẽẽ nɔ-ã, temaloo lo adoba ã bẽẽ lu-aneme, ãã-meh ne-zia, mãã ẽrẽ kpugi ãã lõõ nyone bẽẽ-wo Ãlu gbene é ãdoba é ameh nia mãã ẽẽ bu na dum, ãlu gbene ãdoba é mbẽẽ su. Ãlu adõba é alu gbene ãdoba é ẽbéé lu anemẽh é bu nadum. É sor mda su lo adoba su yerebu dodoo, lẽẽ meh loo mãã ẽẽ.